Uge gena sema malofo sema uge yuka se uge kohu, uge yuka gena ngone sodia suru aku ua ngone gahi ena mula-mula ine ge wange cako tora gena ngone oyo maya ua ua se sodia sado labino tora ge ngone oyo aku rewa maha uge kohu gena rasi ngone sodia ena wange moi bolo wange malofo bolo wange range mai dadi, sodia sado wange range gena ngone so gure ena so japu ake, ake gena wange moi tora ngone tiali ena se ake ma diali la ena jira ua.